E hënia për mua ë kur zë fill ndo gjagjë, ë kur sos <hesitation> java e zë fill java e re, e quindi zëhet fill pameta të vesh… zë fill pameta të vesh te shuburtira, te skolla, e hënia ngë ë facili.